د اوبو رنګونه په هنر پنځولو یا را منځته کولو کې د آرامۍ لامل کېږي. کوم کسان چې په خپلو انځورونو کې آسمان، سمندر، سیند او اوبه انځوروي په لیدو یې خلکو ته هوساینه ورکوي. ډېر خلک د خپلو خوب خونو چتونه د سمندر یا آسمان په څېر نیلي رنګوي چې ښه خوب وکړي. ډېر بیا په کورونو کې د اوبو فوارې یا آبشارونه جوړوي.